So tawi telefoŋ saliima huɓɓude mi ƴeewan tawi omo waɗi jeynge. Mi barasa mo. So haa ɓooyii jeynge araani ni woni mi ñoƴƴa to huɓɓatee ɗo haa ɓooya. So ɗum fof huɓɓaani mo, ni woni mi annda maa taw o moƴƴaani. Mi hokkitama peewnitoowo.